دراسة الاقتصاد وتجارة الأموال من أكثر التخصصات المطلوبة في الوطن، ومن أكثر التخصصات المهمة لأن هو يدرس اقتصاد البلد كلها وإللي يقول إن هي ما لها فايدة هذا إنسان مو فاهم لأن الاقتصاد والمالية من أهم التخصصات الموجودة بالعالم.